тамаша жыл таңғы аудиошоуына қош келдіңіз
қайырлы күн қазақстан және барлық әлем
бұл күн шуағымен жарыса оянып күнін жаңа идеямен қуанышпен бастағысы келетіндердің аудиоблогы
бақытты болу ол біздің таңдауымыз
біздің жаман әдеттеріміз мысалға тәтті заттарды жеу сияқты жою біздің ерік жігерімізге ғана байланысты деп ойлаймыз
ерік жігеріміз аз болса біз жейтін тамақтарымызда көп қант пен пайдасы жоқ қоспалар болады
алайда мидың жұмысын көбірек зерттеген сайын болып жатқан оқиғаларға ерік жігерден басқа да фактірлер әсер ететінін түсінеміз
ең қызығы және бір белгілі шындық біздің әдеттеріміз біздің миымыздың қалай жұмыс істейтінін өзгерте алады екен
басында жай ғана іс кейін әдет болған әрекеттер миымыздың схемасын өзгертеді
сол істерді қайталау арқылы уақыт өте келе өзгерістер күшейіп миымызда беки түседі
ақш тағы ең таңдаулы білім ордаларының бірі дьюк университетіндегі зерттеушілер қанты көп заттарды жеудің мидың схемасын өзгертіп сол өзгерістер әдетті одан сайын күшейтетін құмар тілекті қалыптастыратынын дәлелдеген
зерттеушілер тобы дені сау тышқандарға қантты жеуді үйрету арқылы тәжірибелерін бастаған
тышқандарға бір батырманы бастыруға үйретіп басқан сайын оларға қант беріп отырған
тышқандар тәттіге әбден үйреніп алғаннан кейін тәтті бермесе де рычагты басуын жалғастыра берген
одан кейін ғалымдар жаңағы қантқа тәуелді тышқандар мен қант жемеген тышқандардың миларын салыстырған
әдетте тәуелділікті зерттейтін жұмыстарда ми жүйесіндегі бұл элетрлік іс әрекеттерді екі жол арқылы зерттейді
алға сигналын таситын тәуелділікті қанағаттандыратын бөлшектер және стоп сигналын таситын құмар затты алуға тосқауыл болатын бөлшектер
кез келген шешімді қабылдау осы жол арқылы жүреді
қантқа тәуелді тышқандарда алға және стоп сигналдары тәуелді емес тышқандарға қарағанда белсендірек әрі күштірек болған
ең қызығы қантқа тәуелді тышқандарда алға сигналы стоп сигналынан бұрын пайда болып отырған әрқашанда
басқаша сөзбен айтқанда қантқа тәуелді тышқандардың милары өз әдетін тоқтатып тежейтін қасиетінен толығымен айырылған
мидың схемасының өзгергені соншалық ғалымдар тышқанның миына ғана қарап олардың қай топқа жататынын ажырата білген
бұл бізге әдет қалыптасып бекейгеннен кейін ми схемасын өзгертетінін көрсетеді
тіпті тәттіні алып тастап оны бермесе де тышқандар батырманы басуды тоқтатпаған
бұл ми схемасындағы өзгерістер тағы да көбірек тәтті алуға мидың сигналдар жасайтынын көрсетеді
біз оны құмарлық десек те болады
ми сол құмарлықты қандырғанша сигнал беруін тоқтатпайды
ал сол құмарлықты тілекті қандыра беру схеманы одан сайын бекітіп кейін алып тастауды қиындата түседі
бүгінге айтайын дегенім осы
әдеттеріміздің қандай қуатты күшке ие екенін түсінгеніміз саналы өмір сүруге бір қадам болсын жақын ете түседі деп ойлаймын
егер өзіңіз ұнатпайтын әрекеттерді жоямын деп бірақ арасында өзіңізге жеңілдіктер жасай беретін болсаңыз мидағы схема одан сайын бекіп кейін сіз оны өзгерте алатын күшіңізді жоғалтасыз
сондықтан әрбір ісіміз бен әдетімізге абай болайық және әдеттерді байқап таңдайық